ईद किरदार ऊ कहानी होदो सार सार होदो चू छची याद मानिच। होदो दवा हलिस पोंचेचे, होदो चू नामंग एडम नीच, होदो हने मनेच होदो सोमसी सार सार, होदो दिमाग ऊ खलीपन नीच। होदो मनेच होदो हात तो, हामच तो, होदो दवा हामच पौनचेचे दू। एडम ऊ <noise> दीनचर्या ईदी देस्क नीच, हर सुबह होदो तोशीद आनु कमरो ईद डाइरि ऊ नीच। होदो चू हूशो, दो होदो चू नामंग, पता चेई जानकारीया ऊ लिखेखे। होदो होदो चू पडेत, दोनीपि होदो नेच। होदो चल्तो, हुजु आईदु कहानी नीच, एडम ऊ याद मानिच होदो कल छ लान लान तुक, होदो तोरो छ बित्यतया। दो होदो चू जीवन ईद पेज ऊ लिखेखे दिन बदल नीच। होदो दवा <noise> ईद घडी नीच एलिज़ाबेथ, होदो चू मनेच, होदो हातू तो लेकिन होदो चू लागेच होदो घड़ी होदो चू मेहत्त्वपूर्ण नीच। हुजु चू कहानी ईद रहस्य नी।